Lau egu ura, ura mase anian'na na- anian'na na, daka, rabia bona gwarume. Lau dabai na'nogam, rabia na'abiam, lain- lahi doh na'kara gunam. Lahi na'karam, bena, pani na'abiam o aurau na'abidiam, na'mailaiam, daka, rabia na'abiam na aurau lalonai na'hatodiam. Na'hatodiam, rabia ba'hatoa namonamom bona, beda taina na'hapariam bena na, nega haidia na pani'ai nega haidia na aurau'ai na'hatodiam. To na pani gan- na aurau gauna do bai na'gwauraia guna gabeai, pani gauna baina gwaurai. So na aurau'ai a'atodiam bona eh- <hesitation> da'akam bena a'kwatuam. A'kwatuam, lahi badabada ta a'karam. Na lahi bona, <hesitation> ara orem, hari gida, gida na, a dahakaiam, ahm- a'makoia maragi maragim bena, na gida latanai ma rabia a'hato kaum. Rabia a'hato kaum, baia helai sisina ma a'girodiam. A'girodiam bona <hesitation> maedam, ma na gida orenai ma, gwarume ma, damenai a'aladiam ma, hai gida latanai ma a'atodiam. Bona na gida latanai ba atoam, baia giroa giroam bona gwarume beh maedam, da na gwarume a'abiam ma, rabia latanai ma- rabia latanai ma a'atoam. Toh ena na gwarume, hari gabugabu gwarume'na, Ena girisi- girisina ibouna- digaran- digarana ibounai beh moru <hesitation> beh dakam dai, rabia latanai beh, beh moru. Bena na rabia bo'aniam neganai, nada feiva. Toh lau beh lau- lagu feiva, lagu uramase disina'na, lagu lau seh na'ura heniam gauna na, anian na ari breakfast <hesitation> daba kanai n- baina ani gauna na, rabia bona gwarume. Bona bema, tirau haidia mia neganai da, tirau, daba loa, unu baona, titi dan na'abim. Toh na lagu, lau seh na'ura heniam, daba kahadiai, baina ani anian'na na, rabia bona gwarume.